अमे साधारण ऑमलेट अस साकु पकाए। अमे एक अंडा कर्दे तेतुक फटोई कर तेतुक एक गिलासंद फार्दे। अमे तेस साथ मिर्चो प्याज धनिया नून हा हल्दी हा साओ साकु मिला। तइ अमे चौंका बंदे ताही अमे अंडा तेँदा देंदे डाले।